القراءة هي المفتاح يعني شوف اساليب مختلفة يتعلم منها <hesitation> يكتب يوميا حتى لو حاجة بسيطة باش يحسن مهاراته. ومراجعة اللي كتب واللي داره يعني <hesitation> ويحسن من كتاباته. والقراءة زي ما قلنا اهم حاجة لان القراءة هي مفتاح انه واحد اه يوسع من مداركه او من يوسع من ثقافته.